أنا راح أخترع طبق مكبوس لحم الغنم مع التوابل العمانية، ليش؟ لأنه يجمع بين النكهات الغنية والبهارات العمانية اللي تعكس تراثنا. أستخدم لحم طازج وأطبخ ببطء مع الأرز والتوابل مثل الهيل والزعفران، الشكل النهائي يكون جذاب ورائحته تجذب الكل بالإضافة هذا الطبق يحكي قصة عن حضارتنا وثقافتنا وأتوقع أنه سيفوز لإن تع- طعمه يترك إنطباع بالنفس.